<noise> Tam tataran Nouvel-Zelandy, <noise> nisy fotoa izy gn tena nahay gny resaky Rugby. Lafa mitsara gn'olo zay oe ino gn'ahazanao an Nouvel-Zelandy? da ny resaky Rugby zay. <noise>